Balimi khushalo shase aa bafuwa, eliwo kamalesi niko bafuyila bilimwa bino, aa bisolo khuwumba bibindu, kamalesi kaliwo niko huramo khwabira bilala bikhali bilamu bilayi taa bilala khwaramo bikaratasi khwabirishakaka byaloba khwicha mubilimwa taa.

"Isomya babana kakila ese indi mwalimu, nengobole mungo mwange nalimakho ""in the morning"" mala ""in the evening"" nendotele mapema nacha nalimakho, indikho nende khatuka khase khatiti khosi inchamo mala nakholakho bibyasara bititi."

Bemungo mwange embalinda mungeli indi embakulila bosi chineti nabona indi babana bosi munjju bali nende chineti, bakona muneti, ango khwasawula, khwangale bichupa khwarusyilewo bya! bi! bilowo byosi khwafunikhile khwa kilinile nga seliwo esikhakunchu khecha khalulila taa.

Ee! khutesita khawukha khamunyafu, khakila omukhasi oba omusani kamanya owasye kali karye, kenyikana bu! byo1 bukangi namwe kenyikhana bulindi bulayi.

Aaa! khukhola chekapu yabuli khase, ekhuyetakho khumanya bulamu bwowo buli buryena, kakila onyala waa wamenya busa somanya bulamu khebukenda burye, olinabulwale sina mwibili, ulyawo busa orio lakini nokholilekho khukhu! ukhwo! khukhwicheka buli khase onamanya bulwa! bulamu bwowo nga nebuli omanye nechi! chindwale nicho olinacho.

Chisebeke chefwe khuli nekhuchilinda chaba chisafwi nekhwanyalisya khufuna kamechi kamalayi niko khunyala khwanywa nga sekali nende chindwale chikhu affectinga mwibili taa.

Olima waba nende bilyo byefwe khwabira mungo

Buwangafu bwesi babandu babiriramo musiku che chefula bulindi luweni lwira bandu, kamechi kekha kimikhula kacha nebibyayo byefwe ate bandu bafwilwa nebulamu bwabwe.

Ngekharura munjju taa, esokhanaga nalomba, nga namalile khulomba nalaa bulili mala nacha nesinga narura.

Kawayida nocha khukona Ee olinekhusima nyasaye khukhulekhela bulamu khukhwola wakati eyo paka ngaaa! nowolile khucha mukhukona alafu wamusaba lundi akhulinde silo butinyu bulimo paka bushe.

E! khusoma khwarungilekho khwongele khuchowa chowana khwe khusyalo khwase, a! babandu basomile khwabone becha bombekha chinjju, bakula kimikunda bangona bibindu bili bilayi tenalundi babandu basomilekho baba balayi bamanyile bibindu nibyo benyikhana bakhole, khusoma khuni khwayetile sindi sibofu sana muchingo chefwe nekhusyalo khwefwe okhukhu.

Butinyu buli indi abulala bindu sebyola taa, abundi babibilakho khungila mala watamba niyo oreba bulayi wakhubolela.

Khukhwokesya lukosi mubandu basakhulu nebalosi bakhutumile, wokesya lirya sikila silomekha siri ali bandu bakhulu, bindu sebyonekha tawe.

Khuli nekamapwondi nalundi nende kamatunda kekhu! si! bisala.

nga mbulila huluwa nihalangasii nawola nasaba bye khunywa eee ne bye khulya eee nalyakho ee byakobosa kamani mwibili mwase ne nakhola ekasi ekindi

Khurambisyanga bindu nga chikhafu chiyeyi nechikhulimila, khwarambisya ebindu nga kyaranga nende chimbako, nekhubyala ela nekhwakila paka nga nebwile khulima khwamala khwafuna byakhulya byefwe byecha mungo.

Nesi! ne! nga nekhali nebilyo bimala taa, inchichanga nakula nga bisili khupeyi ye asii, natubakho byesi indi nenabyo bitit, nabunga, mala nebyola khunina ebeyi, esendi nende bibyange munchu byesi babandu bange munjju banalichanga.

sili silayi khusoma khukholo chili tafauti kakila mbo nyonyalishe hufananisha ne eholo yowo bibindu byesi bahola, kiminyongo kilimo alafu nyo nyale nawe khufananya khukhu khumenya bulamu ngo omanya ori ekholo fulani ekhola siino, fwe khukhola siino

NGO nga charerile ekasii oba kimilimo khushalo sochikula taa khurushakho nibo becha bawandika babana khushalo babawa ekasii ngabe balinayo.

Balwale bali nende bulwale bwamuniafu musyalo, khuchichanga niyo bali khwabawoya woya khwakanikha nenabo khwafukilisyana khwabayila sya khosipito nga khwabolesyile syakhosipito babapimile babanyolilemo khawukha babawoyawoya khwa! babawele kamalesi khwabawoya woya bamila kamalesi mumbuka engene endayi nebaba balamu busa.

A! khukhwalikha mungo mulala muno mukhuyeta wamanya nga wipanga khuchowachowanisya mungo muno, lundi aa! butinyu bulimo khukhwalikha mungo mulala muno, mukila wasala busa babana bano bemungo mulala nebali basilu, baba busa basilu syakila baloba khu! khuba bulayi taa.

Inchichanga nesinga kamechi kamanyifu sana nenga nalwile lukali, necha khukona.

Bakhana bosii bacha khwisomelo nga ba! basinde niyo mboo! bosii busa bali babana nga babana bosii kawayida busa.

Efayida elimo, bakhasi nebasani khusesita khawukha khamuniafu, niebulimundu kamanye nga nekemile kakila ewe onyala waloma ori sendinakho khana soli nakho taa, namwe ese-sendi nakho taa nekhana olinakho khowambisya babasyo.

Chikanisa namwe kamesayilo namwe enchisaya nadale yesikrisito endayi nabii sikils ebulilila, yesamo babana esambo ela beyika bamanya engwara embii nasina shesi bakhile khukwara mubandu.

Musale owoonakile ekanibwa wamwiyakhila khuba nevanjjili nayo elomeri ukhwonakila mwiyakhile, ari nga wamwiyakhile bifurisha wele anabita chikhabii ate lundi kane abe nga akhusima nalundi semunaba nekhukhwekhwesana oba khubiyanila lundi taa.

Sireranga bukosi ibukanda badereva bakali bafuka chimotoka nebanywele ichanga namwe nebamelile lundi babandi bafuka esipidi engali no! engali sana sana indiaba byamilamo khulera bukosi.

Mayi akhoyele alye bilyo bilimo sukari alafu ne bilyo bibyombekha kumubili.

Babandu bakharamba taa bafuna esyida mukhufuna syekhulya syabuli lunakhu, nga sebanyolile syekhulya syabuli lunakhu taa, syababidi bacha beba, beba byebabandu, nebakhebile taa, ebafuna syekhulya taa, sebafuna syekhuyeta babana basoma taa mala bawumiya kabisa nakhanyolile syekhulya lunakhu olwo taa, ne-eba syomundu.

Mumatatu butinyu bubechangamo, bamanaamba khukhu-khwesakhwesa.

Khubalanganga khwekhala nenabo, khwabareba-khwabareba eshida esii banyolile nekhubayeta nga khubawa silingi nende buyeti bwosi bwosi bwekhulya.

Nga khwawambane nebabandu babii, butinyu nibwo khunyala khwanyola bulindi khunyala khweyika kimisee kimibi kikhali kimilayi taa nga bubwifwi nembwa khukhwicha ango mala abulala soli omwifwi taa khuba wawambana nebabefwi.

Inchichanga mala nasaba ee! omukhulu wesisomelo, wanchikhalilikha nemencha mala nenyolile nembila oba nendi nacho enusu nalipakho enusu mala na! nasaba banchikhalilikha emenche chichindi, oba nendi nebyakhulya oba chikhu nayilila lisomelo khwabalamo chisendi.

Kenyikha khwaba mbo khumekinga shuwa khuli khuli nekhukhwisinga buli isiku nekhusinga chingubo chefwe nekhwakania khuwunya khukhwama khumibili kyefwe.

Ne! khweyanga munjju nesiyeywe lundi khwalamo bitambala bimiliyu khuchindebe nekhuchimesa chefwe.

Khulinende kiminyawo kimikali paka, khulinende kaati babana bakhina bali nacketi, khwaba nende kumupira kwebikele khwaba nende kumupira kwekamakhono aa! lifundo lino khulipa, bacha musikuli benyaya kamenako niko kiminyawo nende khutima chimbilo kilyo kiminyawo kimikali sana.

yee! khusomya babana namwe babanyolilekho Yunivasiti Educasyoni yani khusoma khwe angaki khwa yunivasiti oba khwikolechi niyobanyolila kho chitipuloma abana bano serekari yachile ngebawa ekasii khusyalo nabefuna yekhusyalo nefwe!

Omwana nayesyile buba bukosi mala bwonakisya kamasomo, omwana nakholile kumusango obo omusoleli mala bamubowa, ebyebyo biba bikosi mala byonakisya kamasomo, ebyobyosichana babana bali nekhwikhwichunga khubona bari baba babana bekimima kimilayi, bakhakhola difayilomenti bakhakhola bi! kimima kimibii kikinyala kyakila kamasomo kabwe kecha mu kakasi! kaa!.

Bikosi bibi bibolela omwana bili mbawo fayida yekamasomo taa nono shakila omwana yuno ka! aalekha khusoma lundi byamubolela bili afathali rurayo khuyenje chisendi sayi, byamubolela bili wenyikhana onyole omusecha nali omukhana akhuwekho sisindu nee bimubolela biri papa wowo akhubolela ari niye sali nimayi wowo, mayi sali nepapa nebikila omwana arurayo kumusomo

Khurambishanga chichembe ne kamapanga ne! ni! ni! ni! ni! ne chikhafu nimba! ne chembe ye chikhafu.

Chindika nende chipikipiki chirumikhibwa sana kakila mbo nicho mubukila butiti, chinyalisya khubira sechi! sechili nga kamatoka taa.

Khunyowa khukhwilinda bulwale bwa maleriya, okanibwa wasawula ango, waaa! wabukula bubundu bwosi bubwatikhaka nga chichupa warusya ango wowo amala nebo welindile maleriya yebingenge.

Inchisaye yembuka yino yakhakakho ne! babandu bekumubolo kuno sebayetekha babene taa.

Enchichanga esikuli nakanikha nende khedimasita wambayo khase khafwiti naba nga endima mumilimo kyase kyesi emba nga ekhola, nalera khapesa.

Mumutala kwase efunanga kamechi kaa! kanayikota, kechisebele ee! kechipayipu ee! kamene ako niko kesikhufunanga mumutala kwefwe esikhuli yekhwikhala.